﻿الرياضة التي <hesitation> يمكن أن نقول أن أقول أنني أجيدها بكثرة، أو للغاية. هي ربما كرة القدم، <hesitation> نحب نلعب كرة القدم و يعني لاباس في الدفاع <hesitation> نلعب شوية، في الهجوم ثاني نقدر نسجل و بالتالي <hesitation> عندي إمكانيات في <hesitation> في لعب كرة القدم.